<noise> jadi mulamani ausukanam <hesitation> siam alan tati ialoka kalu istilah haruma ikan bakar. Jadi samuloni <hesitation> iya alan tati aloka tati colo colo siam aumulaman kesukaan pokonya kalu ipikiran mainiananhulonin karna ianamhulonin kalu alanamhulonin pokonya ianamhulonin. Jadi termasuk aukesukaanam alan tati ialoka tati colo colo samyale nanlalan siam menurut aukesukaan. Jadi pokonya kalu ihuiananhulonin iya terpaksa musti huoime'e karna jadi keinginan. Iya jadi iya siam iya lokamulonin pokonya yah karna aukeinginan terpaksa yah aupiinehuoi taulokan emailokanso ula colo colo <hesitation> tunggu lia colo colo aunso alanamasaiya aualisa alisasou hataranuma musti kalu ingin haleu musti di pihaleu walaupun hulonin tetapi huoi hame'e karna keinginan. <hesitation> jadi kalu ita malusia kalu ita keinginan ita harus laksanakan kaumai yang paling lalanam patisinaam dia itu alan tati colo colo tati <hesitation> ialoka. Iyaloka tati colo colo tati alan <hesitation> pokonya kalu iyanam ulonin ya terpaksa musti iyate huoin atau isaite ini pi jauh jauh yapele ongkosi paki jongson yuoiele amuloni siam terpaksa musti inipin tutu idapati baru bisai nipinam artinyasa isata laumun jauh isaterati baru bisa ikakaiamai baru ilokomayale jadi am artinya hulonin atapasiam herauruaoinine'e ina salee ya pokonya lakeinginan ya terpaksa ita musti i korbaname'e tau hiuoi tau rikeinginan amaiyale ma supaya katong bisa sehat sesuai tati keinginanam kira tapasiam. <hesitation>